<hesitation> Fiasanà machine fivarotana: <hesitation> alaina le raha entana vidinao igny a de afaran'ny entana io siraikaraika misy sarisarin-draha igny karaha hoe code QR zany, de atao alohan'ny misy raha karaha mizaha ananjy zaigny akeo a mirehitra menamena raha igny, de atao alohany akeo a de magneno raha igny a de mivoaka agnatin'ny ordinatera ary hoe: zao a vidin'raha ity a de zao isany.